E fangare lupa, wonge se sangaje kler ma ronga, kaler fika, kaler mule, kaler kuraci, soklat, se balao, kaler nage ngom so pake tam <hesitation> kaler enage ngom so pake toma oli se bicara, toma jarita, so gado habar, lefo bolo, toma oli bolo, lafal bolo, ngom so pake toma tidore, duga-duga io se nangoru oras nare marua ona waro ena ma oli se bicara toma tidore kler ma ronga ena ge.